Pues jue ëch dun oy ni'ixpë yë omyë nebyëbë yë ëch dun nëkx ayëkyë ko'o nak t'sujatyë nëkx yëyëk yët's dun ayëpyë.